मैंका तीन खानों को ये मैंका पूछो के जो भेंगोर है। कसों भेंगोर है, काजू कड़ी मैंका खो बावो है, पालक पनीर, और एक दाल फ़ड़ा है। ये तीन चीज़ दे मैंका इतनी अच्छी भावन में कहा हूं, कही की भी होटल में जाओंने, ते पालक पनीर, काज पनीर के सब जिनने रहते हैं। वो कासे मैंका मजवाई जाएँ, क्योंकि वो खाई लेवान ने अपना, और वो तीनी चीज़ ने इतनी महंगी मिलेन ने होटल में अपना जाओंने तर। कि जो कोई हिसा भी ने, चार सो रुपय पलेट है, दो सो रुपय पलेट है, तीन सो रुपय पलेट है।